اكتر نوع موسيقي بحب اسمعه هو الموسيقي الهاديه الي مفيهاش بقي طبل وزمارات والحاجات ديه موسيقي هاديه واكتر حاجه بحب اسمعها هي الاغاني القديمه زي ام كلثوم وعبد الحليم حافظ ديه الاغاني الي بقت بتلفت انتباهي مأخرا ومبقتش بحب الاغاني العاديه الي مكنتش بسمعها الي كان فيها دوشه وكدا